Ñy sakafo farany lafo aminay atoy zany, laha i ami mandeha aminy hôtely teña misakafo mijabo, añy aminy ray aly zany na roa aly ñy pila raiky e, ñy sakafo lafo aminay atoy zany manahake, aminy hôtely reñy vary aminy henan'akoho, vary aminy henan'aômbe, vary aminy henan-koso, ka ñy eretreretiko zany handoava ñaze, eniñ'arivo na dimy arivo avao ñy pila <...>.